Wu ɔlulu ikpɔ laniɛ ladʋ wʋ ɔlʋ sialo nʋ ayisʋ ko waba tinyezɛli alʋ sialʋ nʋ ayɔlʋna ɔlʋlʋ bʋakʋ waba utiava nɛmɛ la awʋla bʋakʋ ladʋwʋ dʋ nʋtiava aka alʋ sialʋ ayɔlʋna bi eyii lamʋ nʋ aurni amama yɛ nɛmɛ yazinye mʋtɛ la yaxa mʋtɛ la mɛyaba na tɔlʋna mʋ tɛɛ la kɔmalɛkɛ mʋtɛ la mɛ awa wʋ nɛsɛmʋdza nʋ azawlayi wani nʋ awʋla ɔkpɔlaniɛ la ɔfɔna kɔsʋ alo sialʋ nʋ ayisʋ kʋ mʋ azarnye bʋɛ mayɛ lʋmɔ wani kʋ lebʋ yayɛ kekeke la ɔmaba ayile kɛ ɔmaba ayili amɛla mɛ wʋnakutu doli aurxla nawʋ ikpa nʋ ɛsɛ bʋakʋ aurla ikpɔ laniɛ ladu dʋni awɛlʋ mɛ wabana zinye nʋ ayɛsɛ dʋdʋ wani la kɔnaba ayile kawʋ kɔnaba ayile kawʋ mɛ ɛkazi inye amɛ kola mɔ bʋɛ bʋatʋ ladʋ yayɛ ɔtabi lamaba nafʋa yɛ tabi lama bana fʋayɛ mɛ wedola tɛnʋ nʋ aurla ikpɔlaniɛ bi sisi la bakama wʋ tala adʋ ekele ɛlʋmɔ yawʋ nanɛ bʋakʋ wabazi unyesɛ alɛ bʋakʋ ɔmalɛ kawʋ sɛ kpaa sɔj kʋ mabe tsikaxa ayifʋɛ nʋ ɔmeke kʋmʋ wabe kele bʋala nʋ wati tsikaxa kayi mʋ anɛ bʋakʋ ladʋ wʋ dʋ dʋ ɔlʋnɛ bʋakʋ lɔ kawʋ nʋ kʋbana la wana bʋa kayili akɔ.